<hesitation> yaani ungalole, ijingi iji toka ndikwisa kwasabu imbombo iji, ibiasala jangu iji, nditengwe umwaka elufumbili naa kumi naa kumi na nane, ukutengura mwaka elufumbili na kumi na nane. Ndiri ukukinda kwamalundika tukukinda kwamalunde! chukuba apa, ndiba kumafinga, ndiba mulungimba, <hesitation> ndikwisa mulete, ndikiliuka tena ndipande mutuka ndiko nabaa, luja tena ilingi isuku ndipange ijingi isiku tena ikingi ikuna ndiluta, ndiba kuilula, ndibaa kukende sikuwa apandikendise tena ndiliugha, ndikona baa. Palisengo pakale baba nanyumba, ila ukusyungura ndibe kuilula, ndilutee! ku- kumgama, apa lazima ndise baa apaku popene pa- apa- papopene pondyaiko nabanu panyumba ijangu baa. Ungalole <noise> umwaka ukunditingwa efumbili na kumi na nane ukuvomba imbombo jangu iji, uju ndivomba. Mpaka lino ngalole ndikendile sana ililingi ili, ndikendile sana sana ililingi ili ndikendile sana <noise> eehe! vouvomba imbombo mubiasala inchangamo- ichangamoto motsile. Ijingi sehemu wesubihe wusi- wesubihe ukutaruka kwamfano ubihe kama ku- wasuka uba kuvomba ibiasara, apaubie kuvomba ibiasara uvona labda nukusisi, <hesitation> apa- ua- anukutsisi kwahiyo ukona i- ichangamoto mu- mukila kila kinu tutem- kilunga kila kinu kinyachangamoto. Kila kinu kinya changamoto, kwahiyo uwu wipate changamoto, uvuvombe imbombo. Uvuvomba wipate changamoto, ijakuvomba maisha lazima ichangamoto pujire, ila mmaisha, uliukate tamaa, uli itamaa sijakukata katika maisha, kwahiyo ungalole. Une ilingi ili; ndivomba ibiasala ndikila apa, ndivombe ibiasara kuwasa, ndivombe ibiasara kukiponzero, ndovombe ibiasara kuwen, ndivombe ibiasara kukidamale, ndivombe ibiasala ku- kumagubike, ndivombe ibiasara kunzii, ndivombe ibiasara! kuisimako kuisimani, ndivomba ibiasara kuilambilole, ndivomba ibiasara kuilula, ndivombe ibiasara! kunanii kumgama, ndivombe ibiasala kuilandyutu, ndivombe ibiasara kumawambala, ndivombe ibiasara ku- igominye, ndivombe ibia- ndivombe ibiasara. Ku- kunanii kumangalale, ndivomba ibiasara kumlambarasi kuvamasai, ndivomba ibiasara kumatembo. Kwahiyo, imbombo iji, ndivombile sana sana sana sana, naitamaa sio jakukata paka isasa ndipipambana, bado ndipuvomba imbombo iji nguruwe vangu kwahiyo ungalole imbombo iji, japo amafanikio kuvulongolo kukala lakini isi- isangamoto sysmkilunga musile, likini juwika ndeti jumbombo jundi iji- ijansa kuliunguruve, najono nyundisaku. Imbombo iji nandikawesa ukujileka, mpaka, ndi- ndulute najo ndilute najo ndilute najo, <noise> mpaka ndukuvone umwiso kwakwene.